सरैर् खुर् मनेइ मोर् बबे एति नतुन् दिनोर् अरम्भोनि। भिहक् कोइ पुअ जोदि सरैबुरोर् मिथ मथ् हुनि बोलोइ पौ, तेन्ते दिन् तु एके बरे उजोल् कोइ अरम्भो होइ। मोइ स्कुल् ब कोलेज् जबोलोइ, उलुअर् हमैद् एइ मथ् बोर् खदये मोन्द् भल् कोरि तुलिसित्। केतिअ ब गओन् ब दन्गर् उद्यनोलोइ गोले, सरैबुरोर् मथ् हुनि मोने मोने अनुबोब् होइ, जेन् कुनु ब हन्गित् बजये से। अरु, बेलि दुबर् हमयत्, जोदि सरैबुर् घोलोइ <hesitation> उबोति जै, खेइतु एक् अपुर्ब अनुबोब्, जेने दिन् तु खेइह् हुअर् अगते सरैबुर् ए बिदै जोनै गोइसे अमक्। खेइए सरै खुर् हुनि मोर् मन्तो प्रोपुलितो होइ जै।